Enzi javala mababu, javenonaa vamanyire vamnyire kenyi mujava, obajang'ombe labda vachinje ng'ombe laba, vasinjire fiushane va naniliire vatandre matunda. Kwahiyo yaramatunda kosowavikire sangasa, siyari kii kala muda mulihi vavika mweri kowavikire sehemu yene isina irutira.